Päält mii korjamisõ mehiläseq viil tolmõndasõq naid häiermit, egäsugutsit viläpuid näütüses: ploomi- ja pirni- ja murõlihäiermit ja uibuhäiermit ja. Et muido es saanuki puuq viljä kandaq.